Duran innaman binaadam yanii innama kenna wonin ito fonif anan fa duganii iyyo supufa mal fon nyatan sun amtan innama amtanan sukuma wiki faa ama vegetables tan nyaata amo duran innaman kenken ka duranii wonin itoo yani supufan duganii anan fon nyatani dum supufa irant duganii duub tanan uf qar qartii.